<noise> Tam andro taloha tagny; <noise> Etopia moa zany mitovy amin'ny ampira Persa <noise> tamin'ny andron'ny taloha ny faha mpanjaka. Izy koa gn nana ny olo mainty mpanakarea vôloany eran'izao tontolo zao <noise> tamizay fotoa zay.